عمري ما جيت زرت آيسلندا بس يجولون إنه مكان مرة حلو مكان خرافي تخيل بلد يكون فيها براكين ثلجية والله مرة تحفة البراكين الثلجية هذي، وشلالات عالية وأضواء شمالية بتنور السما، المكان هنا- هناك هادي مرة وطبيعته ساحرة وكإنك في فيلم خيال علمي.